ଲାଇଟୀ ଭୂଚୀ ଏକା ସ୍ଵରଲା କିନ୍ଟେ ପ୍ରଭାଵସାଲେ ଉପ୍ପା କରଣା ଜାଏ ବର୍କନ୍ଯା ସକ୍ତି କୁ ଅଲଗ କରେ ପରିଣାତ କରେ। ଏହାର କାର୍ଚ୍ଯା କରୀତା ବେବର ଅନି ଏଠାରେ ହୋଚୀ ଅଲଗ କା ବତୀ କାର୍ଚ୍ଯା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟିକାଲ ବିଦୁତ ସକ୍ତିର ପ୍ରଭାଵସାଲେ। ତେ ଵେଲେ ଲାଇଟ ପକ୍ତି ସକ୍ତି ଜୋ ଗଣଶ ହୋଈତା ଫଂଜୁକତା ବଢାଵସକ୍ତି କୁ ବଲ୍ଲୋଗ କୁ ପରବେଶ କରେ ଚମକର ତପମାତର ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ। ଏନରଚୀ ଫଲା କୁ ଗରମ କରେ ଜାହା ଏହାର ତପମାତର ବିଦ୍ଧୀ କରେ ଫିଲିମେଂଟର ଉଜ୍ଞଲୋ ଜୋ ତେ ଵେଲେ ଚଲନା ତପମାତର ତପମାତର ଚମକର। କରେ ଜାହା ଅଲୋଗ ସ୍ଵସ୍ଟି କରେ ଅଲୋଗ କର ନିର୍ଗମନ ଅଲୋଗ କୁଡୀ କୋ ଚମକର ନିର୍ଗମନ ହୋଈ। ବଲ୍ଲୋଗ ବିଦ୍ଧୀ କୁ ପରବେଶ କରେ ଅଲୋଗ ବିଦ୍ଧୀ କୁ ପରବେଶ କରେ ଅଲୋଗ ବିଦ୍ଧୀ କୁ ପରବେଶ କରେ।